Eee fitsongo zao moa zay agnamiko zany raha mbo tsy nihitako; dikan'izay tsy haiko zany fampiasa azy fe tiako hohay avao koa any i io.